koowe do nyiba sabbo be nyibugo laabi daga sabbo mai yahugo ha nyuamdu maadi woni. kowoowe do dillida be derdiraabe maadi daga nder sabbo mai yahugo ha babal tefugo nyamdu majum. kowoowe do endindiri chaka majum di wala wanna derdiraabe mabbe hallende.